सरप्राइस पार्टी प्लॅन करपाक मी पैळी सजावत कासे करपाचें तें बगतालो आसलो आनी तेंचा लागत ता सामान बाजारातून हांदतालो। कासे कार्याक्रम तीतून घालपाचें तें बगतालय आसलय मागे जावनाक किडे करपाचें तें ठारैतालय, लोकांक आमंत्रण धांतालय। पार्टी दिसा सगली तयारी करून सरप्राइस दीतालय।